Jor jwi yi walanga dw rop yo duno. Puna san kin in che piti piti, yir tu piti piti. yir tu abongo ner wuya titu buki buki. gen, rop, irtu petei twi irtu wuchi chi chika tima. toh ka do biri guno no king amiri. irtu twi yika ma kingi chika. Lokachi wi car di sai wu polo polo yi yanda yi tenor wai. Yi chari yi murna a miringi se, ba ninga sai kuni kuni. kayi deri yi murna a se yire. yi chardi ka twi sai ba twu yo ba ninga yan yang toh ti kunon ton mua mua. Yon a wuya yi moron Puna kap. Kuma denan punai. ti puti puti yi ti pey yi irtu bulu yi tu bulu toh mwamwa toh yoyi moroni.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 Yanin damuwa kopu nyang kuno ningo yirtikingi tu nwo yir king toh ti tu dinuwai ti pay twi no bukunywa bi na kwei. Yir tu bulu to yika yi deri yi moroni yi chardi sei baninya yan yan. ba dina ba chanja sai polo pola wai kama deri ma dini a pui ti buli toh makwei a sai mah a ninga kun kundi. ma twi wai ma amno bonyo kama ma kegi sei kun kundi ya yirin tu mua mua toh a bongo yiru yi wunongo yi so ma to- tu nyai a gefe ner- wuya. bulu in sag buru koh. Yir tu peet tu pey tu mwa mwa to tu nyai a bongo ner wuya yi moroni ba yi nu teng mwa mwa you ya ti yi mandi sai don yi wunan go yi ko ner teyi sei wu pey, yi ko ner teyi sei wu peiye, yi ko ner te yi sei bulu ba chwaka garau, ba chwaka jillabiya.